Irô bafla àby io zen̈y, karakarazana haiot parlera àby io. Irô zen̈y man̈aboaka feo lera izy kôa fa mandefa hira in̈y zen̈y ian̈ao mandefa lamiosik. n̈ay an̈ao kôa fa mivolan̈a karà io, kôa fa enregistrena zen̈y raha volan̈in̈ao alefa bôkà eo, ren̈y amin'jay amy ny alalan'n̈y raha zen̈y.